ña ña santiu ñuu ntiu hua ña kosintua sitiuntiu ña kee nu ntayu ha nityi yaa´ntua ñuu ntiu ra taku mante ka taku tiviti ka, iki´n li´ha naña li´ha ñaa yantua ñuu ntiu ra takuu yanu siakintuntiu ñaku ña´mi ña´mi kuá ka ña´mi, ñami kua´n ka ntitu ña ka´yo kuu un letyuka ka, ñaka ni siaki ntua ntiu, siakintiu ra ña kintiu kuu ka nta kuatyi soo lika hua kintiu kò´o ña koo kuu kakintiu ni ri´so saa saa koo kita nantua tyi ña ña kitantua hua uni kii ni a ntaa kumi kii so na yaa´ka ra ta sa ko tiu´aka nityi xíí ña ni a su tisi ru visi na keara sako kò´o kita nantua nityi ta ña ña kita kuu uni a kumi kii ñaa-m ña kuantua kuatu ku kumi kii hatyi sa´ra ko tiunkani ra mia mintiu ra kuantiu kuantiu siantentiu ña ta kutuntiu kò´o ña kita na´a nuntiu tyi sa ña kuantiu kuantiu siantentiu ra ta kuu ita nùù iki´n li´ha taku iki´n ha nta tani siantentiu ra sitiuntiu vityuni ra ta´sa kò´o ko ko kita nantua santiu koña ta ta kuki tuun tya ini tu ntu visi ka ni tyi ta koña nityi sa ta va siantentiu ra sitiuntiu ni tyi ta yaa ña ñuu ntiu ni ra kò´o kò´o kuntua sintiu ni